هفضل ان انا اكون مؤلف مشهور لأني بحاول ان انا احسن طريقتي في الكتابة وان انا اكون بعرف اكتب كويس وهي دي الهواية اللي انا بحبها فا هحب ان انا اقدر امارسها كويس وان انا اكون كاتبة مشهورة فيها يعني لأن أنا بحب التعبير عن طريق الكتابة مش التمثيل.